Aaming rok khorang tei baahaai bai kok salaio. Aaming rok bwslai bai tai kaaisa ni saago hupreui bini bwkhani hamjaakmung phunugo. Khorang kotor khai chirikhókmarok bongni muchungmarokno phunugo. Aaming bwsa rok buma no khorang khaiui ringo. Bwslai bai huprelaui tei saka saka kalaaiui bongni hamjaakma no phunugo. Khoroksa tei khoroksano hamjakma bai tei aboni bagwi no aaming rok borok bai kwrwngwi tongmani kwrak wngwi thango. Kwchangma khe yakni yakchu phunukma khe thwngna bagwi ringo.